Ka barn ko nda mɨndən, machi irin mahyaa ɓariye nəə a hɨkin mɨ naha <hesitation> mɨndən <hesitation> ko a di hachi njiichi ko sənhari indɨɗa shi tɨchi kɨ ka boidɨnchi dei dəyi amma masəə nəə <hesitation> haɓɨdakin hɨkina maɗa mɨndənə, ko kuma hɨkina kitsadɨ pichi mɨndənə ko kuma masəə nəə nzandchi hɨkina pohəə hɨkina hɨɗadɨn. To, huɗgɨnə mahyaa ɓariunəngən. Ndama irin bariye nəə hiya jaan sən feko tɨtə a bwandɨvəgəkin. To, makin mahyaa ɓariye nəə hɨkin kam tɨkin huɗə poli, to ko yam gii dɨ mɨndən, gongga nəə gongga hɨchi nii monwugachi. To, huɗgɨnə maa nəə tɨchi huɗə hala poli. Yam nji mbommboechi səungəngənkɨna ma mɨndəna monii amma taɗa hiya tanii poli. Tɨn huɗə mahyaangən. Ka mba hiya gəə hangkaligi hɨcha bannɨ. Hiya monii masəə njichi, achi dum hiya monii dum, achi em, hiya monii em, achi pupuɗ hiya momi pupuɗ. Amma taɗawai ɦiya dzəə hiya monə nggwa monətənə akeə a mban hangkaligətə bankɨn amma taɗa aikii njiichi. Tɨn huɗə mahyaangona tɨn huɗa nji tətə poli, ɓariye monuuga masəə njiichi ko da fagiye nggaa ko tie faa nggaa. Amma hɨkin kam masəə nəə njiichi akii monu gakin. To huɗgɨna mahyaa ɓarinnəngənkɨn. Tɨn huɗə nji tətə poli, tɨn huɗə ɓariye nzanga ka gəgə sə ka mba a gwaɗəmɨnɨ. Ɓariye nəə hɨkina nzan hikina yan botsə, hɨkina tan botsə, hɨkina tan botsə a mbamɨna monkɨn ahah wanə nəə hɨchi mɨ mboə ka haa masəə nəə gwaɗachi. Amma bo a mi mɨ a hii mɨ nahapa tɨchi waa mboə, səə nəə mwanachi dɨggba tasə <hesitation> tasə <hesitation> tasə gongga a digən. Tɨn huɗə ndɨ tətə poli hɨn kam so huɗgɨnə maa nəə hɨcha momu masəə njiichi, huɗgɨnə maa nəə, maɗa, huɗgɨchi maɗa ɓarin nəə nji a hanə, nəə nji mgbak hɨkina pohəə hɨkina tsakə ɓarin ka nəakəkin. To huɗgɨnə mahyaa ɓariungngənkɨn. Huɗgɨnə nzakin ndakin, huɗgɨnə bo hɨna zəkonə irin mahyaa rawagingəkin, ragwagi tsapə nii. So, hɨtchi nii mahyaa ɓariye nəə huɗanə ko kuma nda mahyaa shiye nəə huɗanə ka mɨndən ko kuma ka ɓarin a hɨn mɨ nahakin. To hɨchi nii səə mbagana monkɨn nggɨ nəəgən.